<hesitation> Mbô hahatonga hoe tsara, tsara be raha tonònao, ataonao malemilemy afo zegny anao mitono azy. Dia tsy ataonao mave- be afo fô lasa mahatonga dia may nefa tsy masaka. Dia izy ataonao malemilemy afo io dia atononao elaela, amin'igny izy assurenao fa ho masaka tsara. Mila atao masaka tsara zegny mba hahatonga izy mbô tsy hamparary.